Santen kelapa, kalau santen kelapa ni ya biasa bahan dasarnye ya buah kelapa. Ye buah kelapa istilahnye kalau buat buah istilahnye di sayur atau diku dibikin kue ini istilahnya nggak ada, istilahnye kelapa- kelapa, maksudnye pu un yang tinggi nih, eh pu unnye yang pendek. Biasanye tuh kelapa ijo, yang pu un nye tinggi- tinggi banget. Kalau istilahnye ngomongin kelapa ya kite inget juga ini, istilahnye ini cerita istilahnye kite sendiri nih. Nah, abang kite kan istilahnye, abang ipar kite maksudnye, abang ipar kite kan orang kuningan. Kalau nggak salah apa nama desanye, ah lupa deh kita, pokoknye lupa dah kalau nama desanye. Nah <noise> kite waktu itu pernah kesono tuh, kite masih SD ape ye, iye kita masih sd, kelas berape kite lupa deh pokoknya sd. Nah, kite diajak nih ama ama abang ipar kite, ame mpok kite kesono deh tuh bawa mobil kantornye abang ipar kite. <hesitation> Jalan deh ke sono kuningan, au kite lupa dah istilahye <noise> jamnye dari istilahnye jakarta jam berape sampai sono jam berape. Pokoknya kita udeh sampai di sono nih, kalau nggak salah isi mang udah agak agak magrib, mau menjelang magrib. Nah sampai di sono istilahnye menjelang magrib ya kite, sampai kite ini dulu deh, istirahat dulu sebentar, nah pade disuruh makan deh tu rombongan kite, maksudnya bukan rombongan ye, cuma mpok kite, abang kite, ame kite doangan ape ada lagi, kita lupa deh pokoknya deh. Kalau istilahnye orang- orang yang kite berangkat ke sono, yang yang seingat kita nih, istilahnye ya abang kite, mpok kite, ya kite sendiri berang <hesitation> berangkat dari ke kuningan ya. Sampai sono istilahnye menjelang magrib, nyampe kita istirahat, ini indah, disuruh makan, disendokin nasi dulu, disiapin nasi, habis makan yah kite disuruh istilahnye istirahat deh tuh, ya kita masih. Kalau nggak salah kelas tiga SD ape, iye kelas tiga ape kelas empat SD itu, kita lupa. <hesitation> Tau tahunnye berarti lapan, iya sekitar berape tahun lah lupa juga deh. Pokoknya iya, inilah umur segitulah kite <noise> sd. Nah, paginye kite bangun nih, baru kita, ini deh lihat istilahnye <hesitation> keliling ini. mau ngliat pemandangan. Kite lewat belakang rumah isinye orang tuanye, abang ipar kite nih. Kita lewat belakang, nggak tahunye di belakang itu kebon. Eh, kebon, ada balongnya kate orang sono kan kalau empang balong. Ada balongnye, banyak, banyak puun kelapanye, masih sekitar berap jam berape kita bangun ye. Ya lupa dah, ngingetin istilahnye jamnye. Nah apan kan panas tuh istilahnye udah mulai ini kan tuh, nyin nyinarin tuh empang atau balong tuh. Nah. <noise> Kite pengen nih, ah enak kali kalau metik klap pe muda nih, <hesitation> suasana kayak gini panas, kite izin dulu dah ama ini nih, abang, ipar kita memang mpok kita nih, <noise> almarhum sekarang deh dua- duanya, nah kite izin deh, pok, gue mau minta kelapa, boleh enggak, mpok kite jawabannye simpel aje, emang kebun gue lo minta, lo ame abang lo, iya deh ntar kite coba pok, kite ngomong deh, <hesitation> kita manggilnye kak, kak, <hesitation> minta kelapa, pok, apa, boleh enggak apa kelapa muda, siape yang mau ngalap katenye, sape siape yang mau ngambil, kite, emang lo bisa, ya kan udah ada istilahnye potongan- potongan buat cekungan buat kaki tuh, ye dari bawah sampai ke atas, ye udah kalau lo bisa, lo manjat dah, hati- hat hati- hati lo. Ya kak, makasih kak. Nah, kite panjat deh tuh, tu puhun kelapa ye. Kite manjat, saking kite pengennye tu minum airnye kan seger banget. Manjat, udeh sampai di atas, kita megang salah satu dahan nih, kite mau, istilahnye baru tangan kite megang satu dahannye nih buat istilahnye kite naikin sampai ke ujungnye. Ye <noise> bisa- bisa kalau kita bisa duduk di kelapa- kelapa yang ada di atas itu. Tangan kita udah nyampe sampe pelepahnya nih, kita naik ke atas, istilahnye baru istilahnye kite mau, pantat kita belum nempel di buah kelapanye ni, eh, ada bajing loncat di badan kite. Lah, kite kagetnya bukan main, yah kalau kite kagak pegangan, habis kite jatuh, bawahnye empang, sedep dah. Untungnya kita pegangan, habis tu bajing kita sambit ame kelapa pentil. Die kabur ke pohon sebelah tuh, lewatin pelepahnye. Ya antara isalnye pohon ke satu, pohon ke dua. Kite ngaso dulu dah di di atas tuh, ye ngos- ngosan juga naik pun kelapa. Yah kite putes deh tuh ininye tu kelapanye kita puter pet putes, kite jatuhin deh tuh ke empang. Nah, kalau ke empang jatuhnye kan tu kelapa ye otomatis ka, gak peceh kagak pecah. Nah <noise> enak bisa istilahnye utuh, airnya nggak, istilahnye nggak pecah dua atau nggak istilahnye retak. Nah, setelah istilahnye kite dapet sekitar enem ape tujuh kelape, ya kite turun dah, turun kite ceritain deh tuh yang, kite kepergok bajing di atas. Untung lu kagak jatuh kate mpok kite. Eh, alhamdulillah, kita kagak jatuh. Udah deh, kite belah deh tuh, kelapa kelapa ujung batangnya tuh. Ah udah tu tuang ke <noise> gelas dulu tuh, kite kasih abang ipar kite dulu, kita kasih. Mpok kite baru kite minum tuh, di kalau kite sih langsung aje dari buah kelapanye nggak pakai istilahnye taruh- taruh gelas lah, ribet, juga nggak enak enakan dilangsungin, diuyuk tuh dari kelapenye <hesitation> dari situ yah, apa kita istirahat, deh habis istirahat ya kelapanye istilahnye ada yang muda, ada yang tue terus ya, kalau kelapanye sendiri istilahnye buat apa ah segala macem mah yang kita tahu mah, kelapa <noise> kalau kelapa kayak gitu ye, <noise> ade yang buat sayur, ade yang buat kue kalau buat sayur, paling santan, ye yang diambil <hesitation> jarang yang ambil istilahnye ampas kelapanye kalau buat sayur, tapi kalau buat kue tu ye kadang ada juga yang sanya ampasnya diambil atau langsung nggak usah diperes tuh, kayak buat singkong, ancemoy itu, terus kayak <noise> buat inilah, singkong rebus <hesitation> <noise> kalau yang istilahnye. Apa kite santennye yang kite ambil santennye doangan ya paling <noise> yang enakan ya yang peresan pertama tuh masih kentel, ya diiniin dah di improp nye ajad ah mau bikin apaan ni kuenye, ye atau masakan ye kalau setahu kite kalau kelapa istilahnye kelapa, santen istilahnye <noise> ye gitu ade yang buat sayur ade yang buat kue, kalau kalau buat sayur paling sayur lodeh, sayur lodeh terus <hesitation> ini kali eh ape rendang, kalau nggak salah itu rendang yang kite ini mah, terus kalau kue apa tu kue mah banyaknya ni jenisnye. Yang paling simpel ya itu, bikin empleng itu, ga usah istilahnye macem-macem parut, langsung aduk terigu, udah kasih gula merah cairin, kita kocok. Kite olah langsung bisa itu, kalau istilahnye empeng empleng kue empleng. Lha <noise> kalau kue yang laennye mah, <noise> kite kurang begitu paham deh. Kalau buat istilahnye kue yang lain ni. Kalau buat sayur itulah lodeh terus apaan lagi, nah ada juga yang buat bubur kacang ijo, nah suka juga tu kite istilahnye bikin bubur kacang ijo pake santen tuh, <noise> kite beli ni seumpama nih <hesitation> apa kacang ijo nih seprapat atau setengah kilo lah kite rendem dulu, semaleman deh kie rendem tuh jangan langsung dibikin bubur, kalau langsung dibikin bubur abis gigi kite nggak kuat gigit tuh kacang ijonye, kalau kite rendem semaleman tu kacang ijo empuk, enak dimakannye, kalau langsungan abis gigi kite nggak kuat gigit iya itu juga kite ngliat ini cara yang bise bikin bubur kacang ijo. Nah udeh direndem semaleman baru dah tuh kacang ijo kite godok <noise> ya ukurannye ya seini ini aje dah, semaunye bukannye maksudte sekehendak yang mau bikin aernye mau dikit ape banyak. Nah kalau banyak ya banakin dah airnya, kalau dikit ya dikitin tapi jangan dikit banget nggak ini natr kering duluan, belum mateng udah kering duluan. Nah <noise> dari rebusan kacang ijo eh kite jeburin deh tu apa apa gula merah, diiris dulu tuh gula merah, diiris kite jeburin tuh trus ke apa godokan kuto kacang ijo sekitar ya paling ini dua puluh menit lah, kite jeburin tuh apa gula merah, gula merah udah kecampur ya terahkir <noise> ya itu santen kite masukin jangan istilahnye kita diemin, kita aduk pelan- pelan deh jangan istilahnye istilahnye istilahnye ni <hesitation> tu santen pecah kalau pecah ya enak sih masih cuman ngak indah aje kalau buat diliatnye apa di iniin, ha udeh <noise> dimasukin santen kite aduk pelan- pelan iniannye istilahnye udeh mendidih banget tu airnye. Ape kacang ijonye udah mentuk eh udeh udeh <hesitation> empuk, baru dah kite tu ape <hesitation> masukin santen yang terakhir itu, kita aduk pelan pokoknye tu santen jangan sampai pecah deh, au kite nggak ngerti maksudnye pecah apaan sih. Kalau kite minum kopi di gelas nah ntu bahannye kan beling kalau jatuh pecah, nah ini kacang ijo eh kacang ijo ya santen kite masukin kacang ijo ama gula merah kok pecah ya mungkin ya itu, santennye ininye kali nggak <hesitation> hasilnye nggak begitu maksimal gitu, nggak bisa nggak begitu nyampur kali atau istilahnye au dah bahasa lain ape lagi yang kita yuk yang kita tauin mah ya kayak gitu, biar istilahnye nggak pecah diaduk pelan-pelan kalau die nggak ini baru kite bisa iniin tuh, apa lepasin dikit tapi api apinye kie kecilin, biar die istilahnye nggak globok-globok begitu, apa <hesitation> ininye mendidihnye biar nggak cepet kering airnye. Kalau kite <noise> ngasih tu istilahnye seumpamanye kite ngasih air segelas, ta jadinye setengah gelas. <hesitation> ni buat airnye karena apa tu kacang ijo nyedot, nyedot air biar misalnye ini biar agak cepet lagi empuknye itu si nyedot gitu.